انا اشتغل في مچال التسويق أستمتع فيه كثير الوظيفه تتيحلي فرصه الإبداع و التعلم المستمر و أحب الاحديات إلي أواچها كل يوم أتعلم شئ چديد و البلد إلي أشتغل فيها تساعدني على التطور و تفاعل مع زملائي بالنهايه الشغل يخليني أحس بإنچاز و يعطيني دافع للإستمرار.